Himbe lesdi mai do hauti hore, be yidi jonde jam, bedo jogi diina mabbe boddum. Wala mo torrata kowa, wala mo tonyanta kowa, be andi ko be watta ngam be seina derdiraabe mabbe je be gondal hauti be.